والله بالنسبة لي الأهم إني أركز على المساهمة في المجتمع، لأن السعادة الشخصية تحس مالها علاقة بالمجتمع، بس بتسوي اللي تبغاه و تروح فين ما تبغى، و مع مين ما تبغى. و مدري إيش. لكن المساهمة في المجتمع مو بس تسعدني أنا كشخص لأ ، تسعد المجتمع كامل، والناس إللي نس- نساهم معاهم.